كرة القدم طبعاً و <hesitation> أي إنسان صغير بدأ ممارستها يعني إنك تنزل الشارع من يوم إنت صغير تلاقي الناس يلعبوا بكورة أي واحد راح يبدأ يعني مثلاً واحدة واحدة تلاقيه بدأ يلعب معهم كورة وبعدين بدأ يشغف هذي اللعبة يعني صارت أهم شي في حياته لفترة من الأوقات يعني، وشي ممتع جدا يعني كرة القدم.